التلوث هو المشكل المشترك بين البلدان العالم الكل، كل البلدان تعاني من ارتفاع درجة الحراره، من <hesitation> أمطار وفياضانات <hesitation> ماكانتش موجودة في السنين اللي فاتو، الناس الكل تعاني من الجفاف وقت نبدو حاجتنا بال- <hesitation> الأمطار وف- من السخانه وقت اللي يبدا حاجتنا بالبرد يعني التلوث هي أكبر مشكل يواجه العالم.